Pues jue yëdun ko'o yë wopëp pax am dun mëk wopëp jot wat's dun ji'ibyë je'e dun awansëp jedun yaj nojpë jadun yëdun nëkx yaj nokyë jadun yëdun pyësëm.